عندي حوالي خمس أزواج أحذية، ثلاث قبعات أما النظارات الشمسية عندي حوالي اتنين وحدة للطلعات اليومية والثانية للمناسبات، ما أحب النظارات الشمسية كثير عندي اثنين فقط، فأعتبرها أعتبر نفسي مكتفي بهالكمية.